حتى انو انت تنظف اسنانك بصورة صحيحة اول شي لازم يكون عندم منظف للسان حتى انو انت تخلص من كل البكتريا الموجودة داخل اللسان، و ايضا تستخدم خيط اي اي- حتى انو انت تتخلص من كل البكتريا الموجودة بين الأسنان و بعد ذلك يكون عندك معجون اسنان و فرشاة اسنان اخذتها من الصيدلية و تستخدمها حسب ارشاد الطبيب و اخر شي تسوي غرغرة.